الماء هو الحياة، إذا لوكان نقدر نتحكم في الما حاجه بزاف مليحه على خاطرش هي مصدر لبزاف بزاف بزاف مهم للبشريه.